الغرض من الأدوات الكهربائية بتساعد في <hesitation> الحياة اليومية مثلا زي التلاجات زي الغسالات زي البوتجازات زي الأفران بتاعة الكهرباء زي الحاجات دي ، فبتساعد في الحياة عموما في الحياة اليومية في الطهي في الغسيل في التبريد في أي حاجة